शेजारी खाई निंदकाचे घर जाये जेणे करून आपलो कॉन्फिडन्स आनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाढवपाक तो खूब मदत करता। सेम आशेत की जेन्ना <hesitation> दोन कंपनी या मंश्या भितून कॉन्फ्लिक्ट्स <hesitation> जातात झगडे जातात <hesitation> तेव्हा तेव्हा तेटूनसून एक बरो आऊट काम भायर सर्ता आनी तो जाऊन असा आपल्या थॉट्सानी ग्रोथ जाता अपलें विचार आनींग वाढतात आनी अप्पून आनींग त्या पर्टिक्युलर कामाचेर फोकस करपाक शिकतोव।